أول شي تمزجين السكر والزيت مع البيض، بعدهاتضيفين الدجيج والبيكنج بودر والفانيليا مع الحليب، تخلطينهم بشكل- <hesitation> بشكل متساوي، تصبين الخليط في قالب وتكونين دهنتينه، تخبزينه في فرن على مية وتمانين درجة لمدة تلاتين دجيجة.